د یخچال په اړه فکر ما ته د سکون، ساتنه، او د احساساتو بندولو یاد راولي. یخچال لکه هغه ځای دی چې څه شی ځنډوي یا ساتي، د وخت لپاره پرېکړه کوي چې څه وخت راوڅرګند شي. دا د احساساتو، فکرونو، یا حتی یادونو د یخولو او ذخیره کولو نښه ده، ترڅو په مناسب وخت کې بیرته راسي.